أنا بحكم شغلي أصلا شغلي على الموبايل فدايما ببقى ماسكة موبايلي ف على طول بفضل بقا أتنقل بين التطبيقات اللي على الموبايل <noise> افتح الفيسبوك شوية الانستجرام الواتساب يعني على طول ماسكة الموبايل فمعرفش أنا بفتح الحاجات كام مرة